Akory reno namalahy. Aha! Dafa somary elaela avao agn toy fa da arabay avao anao fa eo gny maha mpilongo tsy raha misry gny raha tara. Da mirary soa ho lasa lavitsy am faigna aby da <noise> lonoky ho soareno oh. Mitomboa fahendrea da mazahoa harea.